عشان تسوي سلطة فواكه بسيطة جيب لك تفاح موز برتقال فراولة. قطع الفواكه قطع متوسطة حطها بقدر تقدر تظيف شوية عسل أو عصير ليمون عشان تعطيها نكهة أحلى، اخلطهم زين وممكن تقدمها باردة، وإذا تبي تظيف لمسة رش عليها شوية نعناع مفروم ويا سلام بالعافية.